اكثغ شي ما يعجبني من انام وحيل يضوجني الي هو صوت التلفزيون ، من اهلي عيطمشون عالتلفزيون بصوت عيلي - لان بالي يكون مشغول ، دائما من أسمع خبر ومن اسمع سالفة يضل عقلي يشتغل معاها وأنا اغيد انام - فهم إزعاج وهم انشغال للعقل